דאת מרה פי אתנאא אחדא אלעאצף ג'רפת ספינה ע'אמדה אלא שאטئ וכאנת מהג'ורה, א־נאס תג'מעו חוולהא וכל וחד כיחאוול יפهم מנין ג'את, וחד א־טפל לקא דפתר קדيم וסט א־ספינה مكتוב פיה אלי יפתח הדא יכּמל א־רח'לה, מא קד̣רנאש נכּמלוהא, מן תמא בּדאת אלאסראר תח'רג', וא־ספינה מא כאנתש עאדיה כאנת בואבה לשי חאג'ה אכּבר, ואש ע'אדי ירכּב פיהא ולא יכּלי אלסר נעס לְלאבּד؟